Kuako opaete jokoropi yaaja, ëreï amogue oïme guinoï mabepuere ojovaera tenonde, ome iyeɨpe mborombete aguiyeara oike jare guinoi mbɨatɨtɨ, jare omaeko jeko guiraja vaera tenondeavei